Fisa baban iraya fisara mola, tei guk numu magei. Fisa lokamo numu urusan la wa nugu fisa iwa, kufisa te teite numu la. Numu lakara namasingati, tea nawei botiknai ilu numu, tea nawei numu gulasa naturu. Fisara ira ni pias wekan le tafisa mole pis nai tei boluk fisa boluk, lekan dahan jateloka lira fisa tu maku si loka. Tea guk numu magei, tafisa ira harus <hesitation> wawinaia gafifin. Tafisa ir boluk tutu nini wawinaia nakambonga falabona baru tafisa ipakitei imancia datokunia kaupaki tei. Le tafis ira.